Hakkan koo nde a ɓuri koo moye andugo babal ñaaminda boɗɗum. Asaweere saalu nde mi tawima ton a ñaama to babal manngal ngal ɗa e heesi keña kadi mi haynake ma a wurtoo daga babal ngal ɓurngal kongal e babal ñaaminda mbooɗugo to leydi ndi. Ankano gata aefta ɗi wura rewde.